Agar biz umumiy ovqatlanish qoidalariga rioya qilmasak, yaʼni kech qurullari ko'p ovqat yeb, yoki fastfud yeb, yoki juda ham kam ovqatlansak, bu bir nechta kasalliklarga olib keladi, misol uchun ortiqcha vazn, yoki oshqozon yarasi, yoki o't qop kasalliklarga olib kelishi mumkin.